अगोस्तोम् म जेतेअ हुनुन्, तेतेअ हेतु मह सर्दिनोत दिबोग् बुलि, तेतेअ बेसिलि मनलो एहे। अरो हेतु अखोमिअर् भदोउम बिलिकोइ, अखोम् भदोउम दितेअ अमि, अरो हेतु महत् बेसिके नाम् गुन् गये, नाम् घोले जुअ, हेबु मनत् लेहे। नाम् घोद् होरै दिअ, नाम् घोद् होन्ग् घोदे बोर् जोन्म पलोन् कोर, मनु देबो जोन्म पलोन् कोर, हेनोक नाम् घोले जुअ बेसिके मनत् परे। अरो भदोउम जोह जोन्मस्तोमि होइ, जोन्मस्तोमि अमि नाम् घोले जुअ, मेख्ल सर्दोर् पिन्हि, होकोलो गु पिन्हि, होकोलो थेके। तेनेके बेसिके मनलो एहे, अरो भगतु थेके लगोते। तेनेके बेसिति नाम् घोले जुअ, अरो सर्दिनोत दिबोग् पलोन् कोर, बेसिके, बेसिके अमरे मोर् हेकिनि मनलो बेसिके अहे, जेतिअ अगोस्तो म, ब भदोउम जेतिअ होनु मनलो।